Ny tiako aloha dia mofo salady na ohatra izaho ampisafidianana. Satria itiavako ny mofo salady a, matsiro, tsara be ny tsirony a, sady efa tonga dia voahomana, voakarakara tsara, tonga dia mba minagna fotsiny anao dia izay itiavako ny mofo salady.